Cara kerja kamera digital sona anu pertama-tama ita kasih aktif nanti ita hoi gambar ita kasih aktif sona ketik tombol rana. Setelah kamera tinggal ita kasih cahaya masuk ita hoi ini gambar tombol gambar pemrosesan gambar.